نعم يمكن ان يكون للفن تأثير سلبي خصوصا اذا استخدم لنسخ افكار سلبية او عنف بعض الفنون قد تشوه الحقائق او تروج لمفاهيم ضارة لذلك لازم يكون فيه وعي لدى الفنانين والمجتمع في كيفية استخدام الفن بشكل ايجابي